<noise> Mampilamy gn ny fo, mampilamy gny say. <noise> Lafa mifampatoky <noise> gn' olo mpiara-mony am tanà raiky; da tsy misy gny mosavy; <noise> tsy misy ny fialogna.